Mopaife mumwameme oshilongo oshili keengolo ngenge otashiya kombinga yoilonga oilonga oyapumba mumwameme eliko nalo loshilongo olilipo taleende ngoo talishongola shimaashike osho ndahala okukulombwela oshosho ashike kutya owapumbwa okukufa keshe osho shilipo pakafimbo oopo ito dulu okukala wateelela ashike anuwa umone oshilonga osho shokomutima woye ile shokomwenyo woye kaya oinima oyadjuupala paife keshe pamwe onghalamwenyo osho ashike ili kufa ashike osho tashi dulu okukala shilipo pakafimbo opo tala eshi ndamana ofikola onda tameka okulonga kwali moka mokaima kokuninga eekopi mokafitola kokuninga eekopi handidimo handii koshikunino shaninga nokuli oiyola yakeshe fiku outayolo ou taula omalaka ashike ina ndisholola kaya itashiti ngeno shaashi ouli poima aapo wahala olo exulilo lounyuni ounyuni apo waxulila aapo ashike oinima yo mbadayedu oya yooloka okuna oshitya shimwe hashiti oinima yovalumenhu ihayiife shoye ita shidulu okukala shafa shamukweni eli penya ile shamukweni winaya amana ofikola ndee tafikile amona oilonga ove otodulu okukal auna shoye shililile ashike didilika nee eshi ngaha ngenge toyi ukalonge oilonga yoye nonande owuudite kutya aaye eshi kashishi shokomutima wange inolonga una enyeme komutima longa noudiinini longa welitulamo Ndee toluufa ashike komilandu adishe odo datulwapo shaashi ngenge owakala una omutima wawa pedu kutya aaye ame noxo asho kwali ndahala eshi ofiyo onaini nee shaashi ouna okudidilika kutya oilonga yoye ei wahala yokomutima woye ita yuuya noxo efimbo welihala iha yuuya ashike meendelelo ngaho ohaiteelele opena umwe apopile omupopyo umwe hauti oilonga ihayuuya kwaao keheyina ohayuuya kwao ena nale kendabala ngoo shaango okashona aka ukwetepo oto dulu ngoo okukala wamonapo okamaliwa aka wamonapo ndee todulu okukala wayambidida apa todulu okuyambidida no nuulonga ngoo voye ovo unapo kendabala ashike oinima oyadjuupala keshe pamwe ohandi dimbuluka nawa efimbo olo kwali handi longo moshikunino nohonda yange okwali yafiyangepo kaume ohonda yange oyafiilengepo ndee handinyaye momutwe nee ndanyengwa kutya ohandi kayuka peni pamwe kapena vali ou taka halange shaashi ohonda yekufiyapo nee tolongo nee moshikunino wadjala nee omatyupa keshe efiku otopenduka ongula toka tekela omakeebiji, eendungu nomanyoto oinima aishe ei okwali ngoo ndafa ndasholola ndiwete ngoo kutya ahh okanghalamwenyo ngoo aka okanghalamwenyo aaka kafa ngoo kalonga nale aaka ndeemboli molwa ngoo elitulemo lange ondekeya ngoo pondodo apa ndili iya ihashiwana monghalamwenyo osho ngoo shili ngaho fiyo ngoo otokihanga weya pondodo apa wahala kendabala ashike undula ashike emanya Fiyo ngoo lawa efikulimwe lomomafiku ashike italuu efiku oolo ongaashi ashike ushikutya emanya olidjuu iyaa nongenge oshilongo oshina okuhena oilonga kuli pombada kaume ninga apa todulu wani kwata apa todulu ndee tolongo ndee tuundula aapa todulu okukala waundula shaashi oshiima kashipu aapeshe iyaa noshitivali noxo mumwameme una okukala wadidilika oshosho kutya aa omutima woye owo auke wangungila uli ashike oopo ihaudulu okuka waeta omboloto poshitaafula iyaa ngenge nee kaume owiitala nee ouna oludalo ouna ofamili otaikalya peni nee otaikakwafelwa kulye nee keshe efiku ngenge ino kendabala umone okamaliwa akawamonapo keshe fiku oove ashike todulu kutya aaye kwafelenge keshefimbo kwafelenge keshefimbo kwafelenge ove ukelihange ngoo wayala ovanhu shaashi otokatya aaye ovanhu kavena omikalo kaveli nawa fyee okaume ketu otuvashi ohavetukwafele apa ngoo twafa twanyengwa maala efimbo limwe oshiima ngaashi haikulombwele kutya osha djuupala keembinga adishe hakeshe efimbo omunhu tadulu okukala ekupa oshimaliwa iyaa shaashi naye okuna ngoo eemumbwe daye apa naapenya ohadulu ngoo okukuyambidida apa naapenya maala oshiwa ukale una oshimaliwa shoye ove mwene hodulu ngoo okukal auna okayovi koye ile okafele koye ndee take kuyambidida ngoo apa take kuyambidida shaashi paife ohokelihanga ashike toti ovanhu inavahala okukupa ndee navo ovanhu otavafulu ngoo moukukutu iya kendabala ashike kendabala ulonge noudiinini ndee tuundula ashike apa tuundula shaashi ngenge owatale Ovanhu vahapu ngaashi ndevatala veli momaumbo outati ame ondamana ofikola yange nondjapo yange ndeimana ndaile kofikola eedula adishe dili nhee ndaya koshiputudilo shopombada ndee aame nee haikakala ndaudula okatololi koo ko- ko komalemune mo street ndayuka neepeni vakweni omo veli tavalongo ngoo mo security voo otavai ngoo kofikola vakweni omo ngoo veli vatya ngoo eedjapo davo ndee otavalandifa ngoo omanyoto ndee neenyanga ndee nesopa ndee otavamono ngoo okamaliwa kavo odora odora ashike shaango yaningi odora ohainingi ngoo edora omilongo nhano yootainingi efele efele taliningi eyovi